ओवन में फ्रोजन मीले गरम करवे काज सबते पहेल हम जो है ओवन के टेम्परेचराए बढ़ंगे। और बके टेम्परेचर बढ़ाए कि कम ते कम साढ़े तीन सौ डिग्री के आस पास करेंगे बके बाद फ्रोजन मीलें बेकिंग शीट पे रखेंगे। और फिर बाए ओवन के अंदर डालेंगे जाते जो है हमारो फ्रोजन मील जो है जल्दी ते गरम है जब्बेगो। और फिर नेक इंतिजार करकेन बाए अपने फ्रोजन मीलें हम ओवन ते बाहर निकालेंगे हमारा फ्रोजन मील एक दम गरम तैयार है जायगो।